Lafa ririny zany ny faritsy avarats'i Norvezy iny da tena mangatsiaky sady feno oram-panala maro. Fa <hesitation> ny faritsy atsimon'iny kosa da ahità fahavaratsy fohy.